Gne fomba anine pingouins mba hampafana anazy amign'andro mangaseky izy, indreo mifapitakisikiny raha mandeha, na mitapy andro, na midoboky, da indreo mitakisikiky igny zasy da, mafana indreo aminigny!.izy koa pingouins matavy de izy koa efa misy volo latsiteo! miaro, miaro e nofotriny sy ho tratry ny tratrin'ny hasiaky.